A lo ke lo ke k'ua nejeiñ kauk nunu de lo ke es de xichi'i de ngujuaung de nguts'ue de ngujuaung hasta bumu de li juaung rapu lanu'u ke kiajai batsjau nunu kana ndutsjau rapu rapu xichi'i batsjau rapu re maei ma'ets mje de nguts'ue pus de napu nguts'ue pues es de ngjai de mi'ia kiajai de rikiung kua mananjeul de mjiung kua manaei nanjiuts kupu saria kua manameung saria nejeiñ rapu mi'ia napu ngutsue y rapu bumu rapu batei kiajai batsjau rapu pus kiajai jai es para kua manangets sania mjiung rapu kiajai kauk nunu nukueje nunu nunu kanan ndutjsau rapu y y y de kiajai ngjai de kuma karat de rajuik ba batsjau por ke ni pe em pu xichi'i ngujuaung pu napu ne l'ejei mas mas kiajai jai majau par saria saria mje ke kua manatsjau rapu manadets mi'ia y de tsue batsjau kiajai pus karat batsjau mas nduet kara mas l'it de ngjai para kupu es nejei ngjai peuk kua manaei nanu es par kare kua manamai si si es mjiun pus mas li mjiung ngjue pus ngjai batei batsjau mas pup ne nguts'ue. Y pun karama mas bandaik por rapu l'eje es jai rikiung saria pa mas jai rikiung jai kukuei manatei naljuts pus mas jai bandaik batsjau y rapu bamu kara ngjai es li li batsjet batsjau para kiajai kua manakats re mjiung pa kua masuejeiñ y karat ba kiajai ngjai también batsjau mas bandaik para jai saria saria nejeiñ jai es ngjai rapu li bumu jai li ripiet rapu batei kiajai ngjai batsjau rapu rapu re kauk ndeu kiajai ngjai lanu'u nunu rapu re ndeu bas ngjai ndukjue xikit pero ya de chu' kunji nan'ia ranji kunju pues ya nejeiñ kiajai ya rapu ya nimiñ de rapu rapu ts'ue lo ke es xichi'i de juaung chu' nejeiñ kiajai jai para manaei ya ya ni kua lustjau chu es mas kiajai es kua manataung saria kua manaei nake xichi'i de chipia sania saria de sarten rapu es pur de xipia kua manaei jai manaei manake nejeiñ kiajai kua manei natsjau nejeiñ kiajai de lo ke kara mas bandaik par saria mjiung mas jai kukuei pus rapu pur chu es pur mataung rapu y lin'ijuiñ kadei rapu rapu bat'ei kiajai jai. Ngjai l'e mjau buruan rapu balei mbeje kiajai rapu pu bat'ei kiajai kua manaei manataung ya ni pep kiajai ya jai kua lutsjau ndeu kiajai mismo e kunji nejeiñ kua ma'us ba kiajai kat rajuik ba ba batsjau rapu kiajai re ngujuaung ma mbejen donde limiñ rapu ljua'at batsjau kiajai de rajuik tikji skand'ep bat'ei batsjau y chu mut chubya es pur nejeiñ kiajai ya se tijian sania xichi'i butjung pus napu kua manaei manama kata'au donde limiñ o si linjiuiñ let mjau kua xipia rapu mi'ia ngjai pur chu pur mataung rapu ya para kua manaei ma manake ya nejeiñ ke kiajai ya rae donde lichjau rapu burua mbeje rajuik buruan l'eik re let ya kua se lichja'am tameiñ pus ya mbu kua mataung rapu para rapu kua manake y pun par rajuik kiajai kua manake lo ke ngjai ne rapu nda sania de kua lumei estufa y ndeu mu es es ningie ne bat'ei jai ljuts kupu mi'ia rapu lo ke es de ngujuaung rapu rapu re kiajai lanu'u bat'ei bat'ei batsjau kje lo ke xichi'i y de nts'ue y de li bumu rapu bat'ei ba batsjau rapu make chu' ya es. Kasi pur pur xipia re kua lu'ui bake ya de nts'ue de juaung rapu ya ni'iajaiñ rapu ya kua peuk em em kua manake ba karat pus ba kje de nguts'ue de para saria li mjiung pero ya para saria ku'uei landu o saria mas manatsjau pues ya es pur chipia de kua manaei nake.